ألف ألف مبروك ربي يسعدك ويهنيك حبيبتي إن شاء الله زواج الدهر يا رب، اه تستاهلي كل خير حبيبة قلبي ولازم نحتفلوا بهالمناسبة مع بعض.